ábua màa ɔmi fínɛ, nì kɔ̀là búá màa ɔmi fínɛ ìgò lèe <hesitation> ɖi àtíkèsì, èblù, ábuafloò, bíìmbí gáŋga <hesitation> màaké ɔmi fínɛ ìgò lèe ɖálɔ̀ɔ.